Sɔn e o le yira ya waa ten nu dee o sua kɔ pya nee ba aa kɔ ue loo su ba korgara ue loo nee é alu bɛrɛ ba ɛrɛ aa loo kɔ ue loo nee o tem nor dee pya nee kɔr ue loo o yii tɔ̃ ba kɔr ue loo ne siga nee a kɔ ue lo ken ba naa ina ken ten ba naa waa loo lorgor nu a lu ba kɔ ghe norbee ba kɔ bee ɛɛ é wa bee koro ue wa seh wa bee koro i-ue gbama é nor a lu nu é alu bɛrɛ ẽ a ɛrɛ aaloo kɔ ue loo nee o tem loo nee ne a nea mü ne é nee wa nee é nee kpugi e nor a lu pya nu o yɛ kɔ aa loo é alu bɛrɛ o ɛrɛ aaloo kɔ ue loo nee kɔ ue loo nee naa lu gbene pie nu bari baa nor e kɔ ue loo nee buɛ ken o aa baa loo kɔ ue loo nee bu goh ken o tɔn kɔ ue loo nee bee tere kana é nor alu bɛrɛ é o ɛrɛ aa loo kɔ ue loo nee lorgor nu a lu bɛrɛ loo naa le nu o kɔ nee ama naa dap doo o wɛɛ doo ye ne nu o kɔ lu a ma bero mee ama naa da yaa o wɛɛ yaa yene zia nee ama naa da de nee owɛɛ bui ye ne tɔ̃ bari ne ama naa si o wɛɛ si ye ne ale ɛrɛ dee alɛɛ sa sua keh é kia alɛɛ doo élua lu taataa bɛrɛ e oɛrɛ aaloo kɔ ue loo nee owɛɛ kɔ ue loo nee è owɛɛ wae ken ten. Siga nee waa kɔ ue loo a ken ɛrɛ oo bee nwii siga nee waa kɔ ue loo ɛrɛ ini-ii bee nwii é siga nee waa kɔ ue loo ɛrɛ ɛrɛba bee nwii a lo maa kɔ ue a ken siga sor o ɛrɛ zii bee o sua nu nee a ten bu cho e kpoa pya nwii waa kɔ alo o ɛrɛ nwii a ken waa kɔ kɔ a lo lu zü ba alo lu baa ka alo lu taaka alo lu nyaka é loo nee ɛrɛ ooka é loo nee a ɛrɛ mi-ii ka mna sua loo zü nwa ali buɛ é a bee maa lop ne taa bee nwii a bee o <hesitation> a o a kara akpakpuru nwa wo amaken pya yii nwii ba abee kaa zii ba sua kii su mu kia ga lɛɛ ba a kin tɔ̃kpa ba su mu kia ga lɛɛ ba ba si wɛɛ ibi maa lɛɛ ba a kiimi wate bee baa téh mi-ee ama <hesitation> ma kɔ nee a nwawo ame pya yɛ mii e sua kuma bekee bɛrɛ naa le-ghe loo inaa pya nwii lu sua but siga nee a bee yɛ kɔ ue loo a bee ye kɔ ue loo aaloo dee ba naa ɛrɛ zii bee ba le-ghe ken buɛ a kɔ ue me ani-ee kɔ ue loo nee ae aba kɔ naa bu lorgor nee aba kɔ na ne zia lorgor nee aba kɔ o da tɔn ɔn si de aba kɔ oo kum a bẽke yẽrɛ loo a sa su dee fuwa é alu a ba kɔ é alu kɔ we loo nee bɛrɛ naa le bu lorgor nu a lu kɔ ue loo nee siga nee oko ue loo a wa doo kɔ a sua nu siga nee okɔ ue a ken ue o kɔ ya nee lobɛrɛ lɛɛ ken. Siga nee o kɔ ue loo a ue o kɔ aya nu duo kɔ a sua nua siga nee okɔ ue loo aya a doo kɔ mɛ a sua ken a naa bee sua o le bu oee a zunbee bee naana lo nee ten a loo kiini naa le nee a mesh e aa zii meah naa le nee ne a zii uu ah nwii a meah ani-ee da nee da si nee a wɛa ku a tupne top zua ne baatup zua si uuh so ken nyorwe le doo é nor ken kɔ ue loo nee ne doo a da kɔ ue loo nee anwa wo <hesitation> maa nee a seaghe dum ani-ee ɛɛ ma pya ba bee kɔ o zeega lo nue e loo buɛ kan mda ke ama mna su a doo ba aa maa pya nwii e ba lugara bu wa nor ba zeega pya nwii e ba ingara bu wa nor ba zeega pya nwii bu gan ba sua nu wa ee ken mna muɛ lo buɛ e mna bee aabu ama doo lo but siga sor a ma ken ama ue loo wa te bee kɔ e yẽrɛ ba ne nwii bu gam ba nee bee yiga o bee seh ɛɛ doo lo bee seh ɛɛ doo lo bee ama seh ɛɛ doo lo bee nee doo lo bee ama ken but nwawo ama ken ama pya lo nwii aken ba mue naa kɔ lorgor nɛɛ kpoa naa wa le loo ɛrɛ ba inu ba ɛrɛ ba sua kah ba é aa boro doo a doo kɔ maa nua lo kɔ ue loo nee ken siga bea siga nee kɔ ba ue mda dum e dum ale bu mda mna su kɔme mɛ nee a mɛ kɔ ue loo mɛ aa mɛ doo lenu loo nyorbee kɔ mɛ ɛrɛ ba muɛ ue mna da aa bu ageh o kɔ asa oh okɔ ka dem mna nor uu aa loo ken bari bee dem mna doo loo lo mnor nu aahoo am-ee ama dee lo nu é dɔ m sua ɛrɛ zü ka mna kooh é ye gba zpi a i tõp tõp. E a bee mɛ kɔ mɛ zü dee kɔ zii dee mɛ a bee ɔp bee dee nee zü su é loo sɔ a bee bamɛ nee kaana é abee béé lu ba wɛa zua sia <hesitation> pya senghe ɔɔ gara gih lo sor ama ken sa su yerɛ yɛɛ nu ogara si sa sa ma a zurra yaa bu biɔn lo nu bomɛ ye lo nu biome nee ba su é tõp tõp ye lẽɛ ba dee lo nu sira lo a lɛɛ é bue bu dem lo nee mag nee lo nu sa e ina gɛya nor sen-ghe tere nyie nor kɔ ɛrɛ mu ner ama bee ye kɔ mɛ zü deeradee lo su nor a yii bu ye loo al é loo etǒp tõp ba wɛɛ yaa ne loo sor but loo ana bee tene nyie nor e sor ba bee kɔ yah sa su loo pun yaa bee ni-ee ama a lua nee kum ebee le bẽẽ or aa a lua nee bɛa kɔ é le ye zii pya ba bee yaa itop tõp ne ba yip loo itõp tõp laa ba so. maa nu nee a kɔ ne a ken a le a lu a sa ale alu kane su nee nornee nu kuma loo aba kɔ aba kɔ aka kɔ aba kɔ ɛɛ pya nu but bee doo kɔ maa nee a sua nu because siga nee o bee kɔ aba loo sor o kɔ sa sua nu e nyor o-ee mi ɛɛ sua é alo e-lo bee yɛ kɔ loo alo o le nee bu zɔnbee é obee le élo nee aba kɔ aya é leera a ee so maa kɔ ue hoo naa le because nyor-ee bu le loo ni-ee é nor alo muɛ é o sua nor ee lu. So pya na wuya m sua nu e ken yira ya e mɛ doo ɛne kɔ ue loo nee ene su kɔ mɛ é anua sa meah doo ama loo nee naa yaa bero lo nee naa yaa kaki aba zü ka ikaki nua yaah sor a lu bee ama naa kpua bee sor a nu bee a bii banh doo naa le lorgor nu é akuu lorgor nee yɛɛ ken alo bari wɛɛ a dem nee doo lo ɛrɛ sor nee ɛrɛ sor a lɛɛ doo. Bari anor é abee dem ah nor sua nee ken meah doo ah ɛrɛ nee a ɛrɛ kpugi bo ebo ebo zekeh a ɛrɛ nee a ɛrɛ bu taa yɛɛ ye zua a ɛrɛ nee a ɛrɛ kü kpe demɛ ye zua yebe ɛɛ o ɛrɛ ba nu wɛɛ dan nor wɛɛ da alo o wɛɛ senken yaa nam or wɛɛ yaa nee kee oo e kɔ bee kpugi ee ba alo a ee yabe nee o yaa nee a sɛre tɔ̃ é dee ba a doo ahua beke sa kɔ ni-ee dee zuabeke mbee kpugi eeloo ba m wɛɛ yaa nee sere tɔ̃ sa kẽẽ oo bɛga doo kɔ mɛ bɛga doo nee a doo nee a bee sor o bee sor obee ii <hesitation> loo nee aa le lo tɔ̃ eo kawa tɔ̃ ẽ obee wɛɛ kpe kpugi loo mɛ bee kpugi naa bee ale ba mɛ o bee doo e ken a borloo lo a doodoo mɛ ee bee kpugie iha ba, mɛ o senakan obik si so lo ken wɛɛ kpe dorna sor kpugi because bee kpugi e ima aba m wɛɛ doo a doo m si mue nee lorgor nee a doo doo wo so e alu bɛrɛ ale lo mene a me ne alo bɛrɛ ale o kporo le nu a ma dɔn bu nyorne nor kɔ le a tɔn yee pya nee a sa o tɔn kaana dum lo a lɛɛ aba o dor wa nee wa dor lo e alo o seken kaa o doo ken a borloo doo.

Lo a naa le ba o kɔ nee kɔ ale nee doo nam waa kpee alo ye e nee mori nee kpea alo ue ner aloo bari a bee dem aloa mɛ bari e nor a sua nu a nua sa ale doo wo kii ken alo le ah bari anor e nee mowi nee e a bee dem nee e nor a sua e le tɔn é a le loo pya nee pya nee gbaa yebe nu kɔ e lua lɛah ara nya do e nornee bee kɔ ba kɔ ghe kɔ ba kɔa ghe ue naa lee doo mo e bu nor ue ibee si ama keh kɔ mɛ mɛ i gba su zii-zii o kɔ ikɔ nu nee ama doo mɛ a naa le o kɔ kɔ naa doo naa le and o bee doo doo ama ken o e bea yena bɛa ye but a sua kɔ nu a doo mɛ a naa niya and a lu nu ken alee nee ken a tɔn nee dum doo lo so m da wuga ken m bee bara kɔ mɛ e kume pya ken bii tɔn doo naa ken.